Nano nama negena, egu mauri lalnai na, hemami- hemami, asi nauram hemami nase, eabigu, beh lau tamagu eme mase. Aibe ame no beh, tamagu da egorere gore. Da aida ai sibomai da ahelai heboum. Beh gorere namona o, beraka tanidam. Daitam sinamai da ehekwaraim aida helai. Da, dirava enoiam, daka dainain, tamamai egorere. Nabe em ura negena ba abia. Bema dia oem ura negena arakatania. Ain tamamai bemai bread and butter. Anoho ama negenai da tamagu da ena gore da <hesitation> metau metau. Da iboumai da, helai heboum, tadigu kakagu veridia ibouma ahelai hebou da ahereva herevam. Da iboudai egwam, tabe tamada beh edebamana- edebamana negenai teda, relationship ta bradas sisters tada relationship na, besine makoim. Tada, ahelaim da, sinamai ego oibe, tamam ba abia laom, tri mile. Da namo oibe tadim bona kakam verida ida bonohom. Danohom negen lauda kakagu egwa, ta tamada unubana dain tabe, Dina ta basi ta misiam baitala tamada baita itaiam. Da dina ta dan, ibodai elaom. Laube asi nalaom. Nam bainala dinadia ibodiai natugu, mero maragina da gorere. Lauda nahelaim ia, nauram bainal tamagu bainaha itaia. Ah tamagu beh idia, iboudi eitadia da sinagu eha maorom, nabe keken ta semaim. Da mams ego daika. Babani beh semaimlau eme itagum. Lauda mams erinim sh naram bainama toh mero maragina gorere. Mams egou oibe, bo dai bomaim tama beuram oi beine itam. Iala satadei. Satadei da naura dikadika ta- tadigu merona beh, tamagu gabuna abia gaukaram. Dema degwa eh, aibe coins abi. Da gabu adorai inibana da, uncle egou motuka houna baitala. Oke. Satade, tri o clock da lauda taunigu da, siau mase mase gorere seh eabigu. Da, tadigu edae ema oibe, auram baiala dadi baia itam. O, laube, gorere seh eabigu. Taunigu siau. O tadigu ego, oke da badigu oraka nenei tauanigu mamina eabia eh, oi tauanim siausiau. Da ouno, aibe baiala, namo. Da lauda mero maragaina ida rumai. Da ibodia ela tamagu eita elou emai negena, tadigu seh eamaorogu numbe baia vareai toh, Ankol bona, ankol badana natuna sibodia <hesitation> vare. Dela negena tamagu da ego ia, doh beh natug eram, baina itadia. Beh vavagu ego dia beh motukai. Tadigu estori nago ia, beh dadi ena request na iboda baitalat laude gorere. Laube rumai da nago ia da namo, tadigu kakagu verida ela beh, fada beitam edebana da beie storim. Beh umbe, ia go lasi, ta asi avare na ankol bona, ankol badana natuna o oke. Da iboumai da helai da, satade hanoboi da mahuta. Mauta daba kana da, mauta daladian dika. Ia, da natoreis naelai da, vavagu naboiri iabe atai evamat aibe enuenuai. Dabai ema namautam toh emamigu dia namo, eg o, seda gauta bevaram. Da mauta aita guriguri da mauta. Baia- aia guriguri da, ankol ego da mauta. Mauta lalodiai da daba kana. Daba, dabada erere da vavamai egwa, muibe, ibom baitala. Beh mams <hesitation> rini, fada ena condition dia namo. Da mams <hesitation> rin negena da, ankol badana ego iboda baitala da, ibomai dame redi da baiala, fada baia itaim lalonai, ankol badana ma ego, dobe guriguri beh, guriguri murinan da baitala. Da iboma da redi. Dala guriguri twelve o clock, laube tamagu beh, tri- <hesitation> leven o clock da matana <hesitation> koua. Da vavagu veridia dubuai da announcement dekara. O late asiam baban- ma asiam babani beh matana ekoua. Tamagu ladana eatoa. Da ehoa dikadika ema demea maoron dalana etauam beha maoromai. Eha maoromai negena da, nabe lagu, dina dikana tamagu ena sivarai nakam emase negan, kudougu emakoi dikadika. Laube ina dina emai negan nago un dia dina namona. Tamagu ena mase, sivaraina na laloam. Beh lau eguai beh, mei, tweni tu beh, lagu- dia lagu dina namona. Nan dia, lagu moale dinan nabe lagu ebogaisi bon lagu, asi nauram dinana, tamagu ena mase dinana. Einaia- heina dina seh lagu, noh maurina ea dikaiam.